Este än mespa't jabon de polvo para ja'kut ntze'u äj yo'nte, ja'ku't ntze'u äj ntziko'te, wa'ku't mesu pa tra para trapear, wa'ku't mesu wa'ku ä este je suerte kota y jabon liquido wa'ku't ntze'yaj än ntraste, wa'ku't ntze'u äj olla, äj ntzika', y wa'ku't este nti'kaju, este ja'ku't este jete solo trastekotati, y jabon de barrita jete wa'tyät tzinhu, wa'ktyä mesu ä digamos este yä jete y este y estee mmm, yanhtyit jete nä jamtzäjku, 'yanhtyi jete.